أكيد الفن يحسن من المجتمع وقت اللي تكون عنده رسائل هادفة ده يحسن منه وقت اللي يقدم معلومات هكاية ويركز في موضوع مهدد أكيد قاعد يفيد في المجتمع والعكس ره هو نفس الشيء يعني إذا كان هو بيش يقدم حاجة منحطة محتوى منحط ده يوخر بالمجتمع وكالكس هو شموع نوع الفن أغنام مصرح مرسم وكل هاته عمدة تأثير.